Pues kap jo'ot ku'uk mana nëkë idëp tyam pam tyam ti'i nya mi'in nya met'sëb tu'u abakyatë dun na'a itëp tyam ok xi'ik ok xondakpë y ko'o je'e ti'i nya mi'in nya met'sëp tyam taj may tyam jëw tyam xut's jadun dun jukytëp.